اهلين عبود عرفاتك اليوم متقلقة عاللخر من الخدمة والشاي مش ماشي معاك مريقلة، علاش قلت هيا نجي نهزك نمشيو نفطرو لبرا، بعدا نمشيو نعملو دورة، <hesitation> تشدو لي معايا تختاري معايا صباط، من قبلها جيعانة ميتة أنا بالجوع، هايا خلينا نمشو رشفة ونعد وقت مع بعضنا رجعنا مدة مخرجناش، الخدمة وهم الخدمة ومشاكل الخدمة هكا شوية يطول امورك كلها بحول الله.